mah son vabè, quelli esterni son a tastea, o monitor e o cascion ch'o contëgne i elementi pe fâ fonçionâ o computer. Into coputer gh'é a CPU ch'a saieiva l'unitæ ch'a fa o processo di dati quello l'elaboratô veo e pròpio, a memòia a RAM, un dispositivo de memorizzaçion de massa ch'o porrieiva ëse un hard disk e cöse gh'é ancon, vabè o scistema de alimentaçion e me son ascordòou sens'atro quarcösa, speta eh ò dito a RAM, eh no basta, én quelli lì pe conto mæ i elementi essençiali do computer.